Coton, laña, cachemire, velluo, scintetico, nylon, polyestere, lin, sæa, shetland, alpaca, pöi boh, no gh'ò idea, gh'ea i sciugaman quelli fæti à nio de ave, no sò se conta comme tesciuo...